Birəgo wama wal habrga wau wajina habnə ga adama kia gakənurai yorə fou nanagandu jau nguru walyogo wal wugergu migau wal wugergu migau ngə donai ngatte yegurshal kayaga migau ngu wandandə migan ngamure kutu natadan. Shiyayiju ugu yakashal kuya kangalyo wal nar wal waji nalai kiya gakənnə imar jauro fai nana ganiru jau adaga wamarai wbaga waka walu wan nguru wingan ngu habawai ngu wanu sangu duniya uglaw yukullə mudra wau marə yashalandu ngelaru jan ugu yajabu kuluniga yauwuni dingə wanu abu uga wutagan ku gudo ya yawunigo hallado walanu nga di aligaugan ngadu nga akulya miga uyo migan ngan mbaga halla kəndaga ngu halla yukulyo yoyo wuka munna bivəri wakai wan wan wajaye fadauraiga wajinalair kiya larakkərai ga wajilanalan mbaga wakai wall ngurə habamai nai a tu walandan mbaga. Habawai shingə wanungə dinai ikanju mbədai a talboga guganair mba gugainai mba yo dəranjo wal gadan jimarə wangə alliyandu jau walya wajinagadan chot alam kiya kiraijo abuai yajan chof ga yakəmani saniya ngade ngu yanaiju yakəgəmani dingə ngalle kalan ugalle wamunuya yago yakə gəmani galkəgəueni chot ga wajandu huguigau chot gəre wa ma waitai yago ding wangərə alli ngunda nganda ngə akilya adaga habtə duniya ngə garanugo alligə nayu num kəllabiya akulya nayu wigau ngagai guyanan ru idoiyayo di allig auma akelya dau uga lunima wahu kuta nga ngandu sagama wahu wutu daula daul do aligala buru num jainia ngu guttemado wa nungu wakaija abaga aligawru janga adaga halayo lungu akela ngu gut tena aidingə hatil mane kəndəga ligu halla majainal mukulau yudo do nga wafilire wukal wefilirə jolu wanairə kure ngərə muchalan ngərə mwlunau goya. Gushal ngorə galu galudu golgu habagu wai shiyayu go golgu habagu uiu mbirgego gol uiu gol uin uga di alliganma akullyaba nago gajar gukul ug eushigo yula yu gagu durango nin nidu nugagu nago gata gol gagu mago galu gol gada wo di alliganma akilya dan nga wamairu ada mau mafilinanga majinanan nga gute gairo nga wabu duniya akillu ngla nga ngaru lunima lugit nubal aloba ngandu kiya nga gala ugu daluya re yudo ugashodo shugoloya harturannu ngraga do elligu migau ngagu gukala daula ngudega aishi golanunu nga gol gadan nga gol gəkəlero guyo di elligaro ma akuba ajiya gairo yaga.